Ät änhpa't kuya hora por que äj jaya manhpa tzamojmä y sa'pa't ja'ku't minu tzi'i 'yane y wyaye, aunque aunque änhpa't ocho hora pero mas änhpa't siete.